عشان تثبت برنامج على جوالك. طبعا تدخل على المتجر سواء خاص باندرويد او بايفون. بعدين تكتب اسم البرنامج اللي تبغاه تثبته يطلع لك في المتجر تختاره وتعمل تثبيت هو ياخذ شوية وقت للتحميل لين يخلص خلاص يصير ثابت على الجوال.